Ámíkùd ágwó mmá ágwòdé, ñníóñó k’ágwó ádé ádé éfíágwó. Ádé kéd k’ányé íwísíb ínó íbá ádé k’ányé ísí súhóké ñsú, ítá k’ángé ísí nwmá ñkárá, ínáñ k’ányé ísí béné íkwá íjíré ágwó, ítíókéd áyédé k’ányé k’ídém ídém ámó ásé kpónó ídém ámó ídém ámó úkpònò ñté ékámbá ágwó, áyésín útó ùgwém ádé áñgwéd ñyién k’ágwóm ádé ágwó áké yíéhé éti ùgwém ágwó ákéméké ísíkí ílíáná, ágwó akéméké ímá. ágwò ákíkí íkilád ányé ñkámá mbù mkpó. ágwò ákímí úád ányé ñkámá ñnám mkpó, ágwó ákúní ílád ányé ñsín k’atú, ágwò ákímí ilád ányé ñsín kítíe ùkpònò ágwò àkìmì ilád ányé ñtém kítíe áfónó, ányésín ná ámí ñníóñó mmó k’ágwón ádé ágwó áké ányíéhé éti úgwém. Sé ámí ñníónó mbáñá ágwó áké ányíéhé étí ùgwém ádédé.